من وجهة نظري شايفة ان الفن مش ممكن انه يأثر بشكل سلبي على المجتمع لان الفن ده ما هو إلا تخريج شعور يعني الإنسان بيطلع شعوره بيعبر عن نفسه بيعبر عن حضارته فمعتقدش ان دي حاجات ممكن تأثر سلبي على المجتمع هي ممكن متفيدهوش بس مش هتأثر عليه بشكل سلبي